E wodi ñyamunda fere-fere ko likitaen holla bunɓe e wonbe e matsala yide, ñyamunda ko ɓe tefaata ngam ɓeydaaki yide. Ko hawti e kankanaare, e borkonno, e gelleje e ayabaaje.